A taka yúnu ɨó ñuu ya'a kuú nuyuja nuyuja te nuyuja yuán chi ka jatiunyo kajayo te kuatiunyo kuú ntuku ku nu sa'ayo in ve'e te kuatiunyo tavayo ja ku taka tabla te kuatiunyo sa'ayo ve'e sa'ayo téyu sa'ayo nu keéyo stá sa'ayo te ñuan ku kajatiunyo nu yuja un jinayo te ɨó nuyuja nu'ini ka ka'anyo jin nu'ini yua suni nuini un suni mani ja kú ntuku kú xi ja nuu sɨɨn kunio sa'ayo in ve'e sa'ayo te tavayo sɨɨn ñuan yua ku ja kajatiunyo ja ku nuini ɨó suni taka nunte'é taka ɨó tini taka nu´un kuniyo kuatiunyo nu kunio tavayo ntúku jin taka nun este yunu ka ñuva'ayo yaá pero esté naja kajatiunyo ku a kajatiungayo ntuku a sa'ayo taka ve'é sa'ayo yuan ka tavayo yúnu.